میل کا سین بھی فل انٹرسٹنگ ہے، بس ایک ٹیپیکل ویک میں اپن دس سے پندرہ میلز <hesitation> آتے۔ کبھی زیادہ کبھی کم؛ موسٹلی آفیشل میلز ہوتے: آفس اپ ڈیٹس، پروجیکٹ ڈیٹیلز، کلائنٹس میسیجز، اور کبھی کبھی نیوز لیٹرز یا آفر لیٹرز بھی آتے۔ پرسنل میلز بھی آتے، بل، بینک سٹیٹمنٹ، اور کبھی فرینڈز یا فیملی کے لیٹرز بھی آتے۔ ہر میل تو چیک کرتے نئیں، پریوریٹی ڈیسائیڈ کرتے، ایمپورٹنٹ کام کو پہلے اپن ہینڈل کرتے۔ کچھ میلز رہتے صرف ان کوں <hesitation> انفو کے لیے ہوتے، اور کچھ ایکشن ریکوائر جیسے اپروولز یا ریسپونسز دینا۔ ویکلی میلز کا کام صرف میسیجز ریڈ کرنا نئیں، آرگنائزیشن پلاننگ بھی ہوتا۔ اگر ریگولر چیک کرے تو کام سموتھ رہتا اور ڈیڈ لائنز ٹینشن فری۔ اوورآل، میلز روٹین لائف کا ایک ایسنشل پارٹ ہے، فوکس کرے تو ٹائم مینجمنٹ پرابر ہینڈل کر سکتے اپن میلز کے ساتھ۔